gaf tok jar hariyya laman tokkit wollin jiraa jarkun namkun zawadi tunit kanne innin kant kanne dun wonin yeden namanyaa atin kun <hesitation> wonnat ant kannit tan hadarge .won tunnen won dansa hamtua hakubale dub ralle fudedi zawadi tente tan an haridhike, ralle fudedi <hesitation> anaf si hariyya yaani milele wot itana anaf si akama hariyya, hariyyan kenken hariyya milelea wot itanaa.